السلام عليكم. كنشكركم على الفرصه اللي عطيتوني انا واحد الشخص لي طموح كنخدم بزاف عندي تجربه في المجال لي كتخدم فيه وكان امن بالابداع والعمل الجماعي. وديما كنحاول نطور من راسي ونتعلم حوايج جداد لي غادي يعاونوني وينفعني ويعاون حتى الشريكه لي كنخدم معاها والفريق اللي كنخدم معاه